भोजन मा पाणी की कमी वेका पोषक तत्वों ते बच्चोंदी आमतौर पर भाप मा पकया भोजन ज्यादा स्वादिष्ट और पोषण युक्त होन्दु